Kasgarara bnini ryitə judporni nina to palot niarkwa patad rachchiriarax karrer tantradmin guiún trachapuedin trapalot kke ritrani lanronyos kwel delde kinder bsed mas larabnin, ergatrinin palot nirkwa patadranin, ya lo primari zigakə rioꞌra <hesitation> bentoloche xchelit bniꞌn che rguitxa xpalote nirkwapatad rallnirab fut, chirgotera xanlaa portería ninato to byiw braninison xkadxkira xkirak xtiop grop' toga grop katə gasnotir chiꞌ nin golache obtubrningriti, yeti kato lo equipo chi omode rakrasienchi chitra xnotir <hesitation> kirtralach guechgano tiriera xedarniet ka kanchroneri traxt ranotir razo skwel skwen skwelrorikar kuch rogalantaboo estreria chita, atichirioꞌ to evento erichitria axta lo chsogolari chit axta lowa según ogniramas, riechitra xpal tiene mas rongoorax atinina basquetə chirakzi tolanich yerlo yerki tramni nimrod palot ke chisi noronro moder sanlsaxgan yitras paloti tir, tapargon xgana rakachegan xkapractikarə lobew lo juni, lo juli, chiitraronzenxoꞌ, rekato kanchne yitrax chirioꞌ modrguin xap palot guiyabchi notira axtal kagachgueꞌ xkaxonꞌ guelarə ka yitə rozꞌrinroo, chekayitrax nina nab palot, nina basquet, na to palot, xnia rgotera xenlaa guaro nekaroyaa, chini yimas rguit xpuesyaa sto palotni na bolinika nituzira xni pornirak xaxkid nadi kalo eka to rrete yitraloxlon.